دايما لازم الشخص يكون منتبه للشخص اللي أمامه وهو يتكلم ويسولف. لازم تعطيه الثقة بالنفس، كذا تحفزه على الكلام، وتعطيه الثقة بالنفس شعور تبين له إنك إنك فعلا مهتم بكلامه، مو بتطنشه أو تطنز عليه وتسوى نفسك مشغول وكاريزما، لازم تنتبه للشخص عشان تزيد ثقته بنفسه، ويحس إنك مهتم بكلامه. عشان كذا، يعني لازم يركز.